Tokony hisy fetrany a fahalala- fahalalahana maneho hevitra, ya tokony misy fetrany satria nahoàgna, satria raha ohatra zany hevitra igny a asehogna asehonao akeo foagna de lasa mivoagna am'le raha tokony hozakainao anao avakeo a, de lasa sy mety fa raha tokony ho izy a lanjalanjainao le hevitra de asianao fetrany le <hesitation> raha tokony hozakainao amignanjy.